So tawi aɗa yiɗi leemde sakkoos ma walla walis ma, a sowan comci ma fof haa feewa. Ceentaa sakkoos o malla walis mbaɗira hen comci ɗii gootel gootel, saraaji ɗii fof haa fota, haa feewa. Leema haa feewa, ndeen woni ƴeewaa posuuji caggal ɗii, ƴeewaa geɗe cewɗe ɗe ni woni mbaɗa hen.